أفظل يكون عندي القدرة ان اتحكم في أحلامي انو اتحكم في أحلامي يعني اني اجدر أعيش في تجارب مثيرة واستمتع بأشياء الي ابغي اسويها فمتي تحقيق أهداف أو مغامرات أو ان أتحكم حتي في أحلام الآخرين ممكن يكون عبء واخاف بعد اني أأثر عليهم يعني بطريقة مو زينة فالأحلام الخاصة تمنحني حرية خصوصية وهذا شيء جميل كل واحد وله أحلامه الخاصة فيه